Nga waaway nga aadanoo njiyam nga yaraɗam nga aadanoo-ɗam to jiijiyaaji maaga e ɓoggi ibbam maaga, ngan nga huutinira-ɗam yeeso. Nga waaway nga neeɓa nga nyaamaayi koo nga yaraayi. Ɓaawo non nga waaway nga sukka kinal maaga, nga haɗa leydi nattanki-nga ɓalɓaliyo. Ɓaawo maajum nga waaway nga nyaama koo iri ɗume nyaaminnda koo ng-